Wor Poland kunnen dib ede duran orru orreta enzi ishia, orrum oreti amminen ishinen <hesitation> biasharannen himmidafeti, amminen dib ete ishin <hesitation> horrinen hioretti, dini ishia ishin kabdinnen, dini kristoati ishin, kristo dini ishin abbud kristoati. Poland kunnen ishin worrum karimu kabu wol feti ,amminen saa zote wollin jiratii, dub wonishin gudda midafett kulli wot himte wollin midaffeti ushirikanoa.